Tere kemso, weakon tauu asinanne bab dawika kawelin uwutini kon asanserin nanne muftahilin. Doranga juu kaigoni uwol bab hadidnikon wearan <hesitation> bab ashagani kon uwutilin <hesitation> ghurat nomnikon dijitili.